मांके एक असे प्राणी अस्तात जे पावसां खूप बघुंग मेइतात। तेंचो पावस मुंजे वडलो जीव असता। आपल्या लांब जिबलें ते किद्यांग, जीव जांतूंग खाउपाक वापरतात आनी आपल्या जिबलेच्या मदतिन तेंका पाणी पिवंग तासात तेंका आरडपाग सुदा मदत मेईता।